A n-jwobe nencoforong n-kong ny kyise ke egbong etange nyi dyioforang n-kong kyisa n-ke bwoo eji omu, n-yip kambe n-dim ne mbe nwet a m-bwa esin ke egbang kachat kanyii m-badim ke dyikan, a n-dim ke dyikaa aku ene <noise> n-chi bamkponge aku ke dyikan n-chi duchi chi a n-chi n-ja ng. n-chi n-jang n-chi n-tun n nkere my n da bive esim n-da-yip bwon eji a nkere oo-byi a-kyi-byi egbang efec nyi nwet oo-byi n-dayip bwan eji ke nwet m-ba ne mbe ke kyise bn-bakaa oma, ba-chiryi byirying A ba-chiryi byirying ba-jang ba-ce san nleto n-dim n-dakye chwom nkyi nda elu m-man edim ke dyikan ntang oto n-dem ke bayeg eji m-dawop A N-waa onyi ooo a nkere mu dyikuruku drinty kyi-ku kyi-ca. dyikuruku m-kpet eceo m-ba dek dek dek A n-fyi egbang etange nyi dyikuruku, m-bakoo omu onyi eji o-ram byieying, byi-ryi Ah! mba plenk chom ne wa nweld oh! ke keel nke mu lam peding be tur a-gu bē da pu agu ene le-bahied tor be muayen lē mbe oooh! ah lutuk opē le epank kateng kaye <hesitation> impuasem kese tuba due kebel nane njub pator oryen chie wa me bewank and chic ba phon oh quale oke ja bambem jor because oslue mutor ote a pu apke wa tese ne abu jo na chom be ke chic atu nab ashure wa une a-kepe epkang nye to-ten npe kese mben pemp lē banel oshue batel oslue ba ten je tor ba tor be comē tor ba fu

Nan bato bafe bi man e-dim ke nah, kije ke kyi chuom mbuop kashuu nki osowo o-fuu, o-fuu, kije me n kyi ben kije nki nen kije nki me n kyi nen tong ori oned kije gi-yen, a-ada tong ori-oned kije kiyen, nda kabe n-fuu, oshie muten mu oned mu nen ochi o-chi kanong Kamgbe nangye nangye, kwu ne kije ne ori-oned A a-fi ne chuom, kam oned aa-fi ne akpuga kam oned, bei otu dishi eten ofu, wo bei oned o-nyide nki ki gi chii. Nke mè m mu n sede ben kamgbe kě abuo nyi osowo mu ochi bébě, bi kwu ne bunyin ditem ne buan bane etea, ne ori-oned